गिलहरी शीत कास्क के लिए अपना खाना बहुत ही सावधान और समझदारी से सह जाता है। वह अपने भोजन को जमा करें और सही समय पर उपयोग करें। गिलहरी शीतलाल से पहले खासकर गर्मी और पतझड़ में अपना भोजन और फल एकत्र कर लेवे है। गिलहरी दिनभर में मेहनत करें। और अपने भोजन की तलाश करते हैं। गिलहरी अपने खाने को जगह-जगह छिपा के लेरिया जमीन में छोटे-छोटे गड्ढे खोद के पत्ते के नीचे पेड़ के खोखले में स्वच्छ जगह में अपना खाना छुपावत है। गिलहरी गंध पहचानने की क्षमता बहुत तेज होती है। गिलहरियाँ अपनी मेहनत और स्मृति और चतुराई से शिखरकाल में अपने जीवन का सुरक्षित रखते हैं। गिलहरियाँ अपने छपाई स्थान को याद रखने में बहुत मार होते हैं। लेकिन अगर कोई गंध पहचानने की क्षमता बहुत तेज होती है। गिलहरियाँ अपनी मेहनत और स्मृति और चतुराई से शिखरकाल में अपने जीवन का सुरक्षित रखते हैं। गिलहरियाँ अपने छपाई स्थान को याद रखने में बहुत मार होते हैं। लेकिन अगर कोई स्थान भूल जाता तो कोई भी मेवासा नया पौधा। जो पर्यावरण खातिर फायदेमंद होता है। गिलहरियाँ बहुत चालाक होते हैं।